अगर मैं एक बड़े टावर के ऊपर पिंजरे में बंद हो जावूं, <hesitation> तो पहिला मन में घणो डर अने बेचैनी हो जावे। चारों ओर देखके, ऊंचे आसमान अने नीचे फैले शहर रो नजारा देखूं, पर मदद की उम्मीद भी रखूं। जोर सै चिल्ला के, हाथ उठाके आस-पास के लोगों से मदद मांगूं। पिंजरे <hesitation> रो ताला ध्यान सै देखूं, कोई कमजोर हिस्सा मिल जावै, जिणसें बचाव मिल सके। डर होण के बावजूद, हिम्मत अने उम्मीद सै अपनी आजादी खातर प्रयास करूं।